Ngam safutuggo gaasa. bedo naftira be mai ngam be safita gaasa hore voda masin. goddo vodan to safiti gaasa mako.